mɨŋ anyɩŋkaayǝ ya ye yee lǝ̈ wǝǝ, ŋ́ na wɔsɩ anyɩŋkaayǝ ke lo cuŋkuluwǝ wɨ kpii wǝ́ ǝ lǝ pɨ wǝǝ o fuu ǝ fɨ a mɨ zaŋ. Rɛɛ tiŋgbeyǝ sa wǝǝ o lóo koru a wasa ŋwɨ ǝ fɨ a mɨ ŋwɛnɩ rɨ aŋwɛŋuŋyǝ wǝǝ mee ŋ́ cii wǝǝ.